Fargak yaak beregu kaa edigu kan wenegu, waŋ berek kan, edik kan aŋaa niyek kan naa miji kin dukunoonu fargak kullak melee wi. Beregu tii edigin ner joko ŋalaa likek ti, annaa yak jaa darin teneenu kaa likey, wujaa oluk tenegu kaa tifii lolii melek, wujaa tifik tenek darin nagu kaa tifik sollokok, solokok yaa jaa tii aŋaa niyek kan naa nimmirek ti. Ber too tifii weninu kukuytuu, ber too tifii weninu lilituu, ber too tifii weniinu fefertuu, ber too tifii weniinu rumaadii, ber too tifii weniinu kokowtuu, aasuŋun waŋ bernu tifii weniinu lolii yaajaa nimiree ti. Toonu jaa ber kelee tifiinu otorontii ti, edigu jaa tii fargak tenek beregin nagu, ediginiŋ tifigu tii nonnorek yaak jaa moomok ti, edigu tii kukuyak taakaa tifii teneenu kukuyaa teneenu bere giniŋ nugu tandra kaandi. Ediginiŋ kanaanu kulley ti, bere giniŋnu kaa jaa kulley ti, ediginin olugu niniŋaŋalak ti, bere giniŋgu jaa tii cucumok yak jaa tii kaa sebit ditir lolii melek Aasugun sebit tenee waagunu kaa jaa wunduguroonu nenniiŋ aa nindrii yak jaa likkesir wi ediginiŋ nu jaa ndakalkasir yak jaa tolu tuu loo ditir nuttumiiwi. Beregu tii taŋ ditir ti indasa jaa kay kan wujaa kaynu tal wan̰oŋka kay machuunu andaka wujaa loliinu dum berek yiŋgesi, beregu tii gun bar menii yak mindaanun aktar nu dum hillal menii mindaa nun beregu kay machuu kelek kaymachuunu waŋ beregu ti n̰ogusu barik widay kaajaa weyi. Uyoo taakaa, milii ti wayinkaa, wujaa tohur ti wenee kaa, wujaa wurika ti barik waway kaa, waŋ beregu ti serik tenegin kadawan jaa kay machuunu berek kan ti ka loo loo aŋaa tal n̰ogun yowoo kan naa weyi. Aasuŋun edigu jaa tii kay muchoo kelek loliinu dum gun bar meniinun edigu non̰gosnu kay muchoonu andaka <hesitation> edigu kadawan aasuŋun tukusoo siirin ndogun tukusok jee nun kaa man̰isii weniinuŋgu waakan aasuŋun jaa tanan jaan̰isii nuŋgu kertewelet sugun jaa weyi, anaa tika edigu tii bere gin ner n̰iŋgalak yak kudurak tenegu kaa n̰iŋgalak tika tiigu beedum wadawirnu maan̰isii wadawnukaa bereginiŋ nun ner jok. Kokalaa n̰iŋgalaa ti wadawi. Aasuŋun tii giyak tenegu kaa jaa niyek kan lollik taani, tii giyak tenegu berginiŋ nun ner n̰iliŋalaa ti. Wujaa ber too waŋ aŋaa niyek kan naa ti giyagu tindagin kaa, waŋ jarkal kaa nir wi ber yak jaa jarkal nirnu waŋ lolii waani, edigu tii aŋaa niyek kan naa lolli hedim nirek wujaa nollichanadak, asuŋun wujaa nduu tenee nu kaa niyek kan naati konoloo tika waŋ edisii kan kaynubeeju keyi lell kaa weyii wujaa kaŋgu niyek kan naa lell gagaynu jaa edik nenegu hor edigu tii baasur ti tamsi, wujaa beregu jaa tenegu serik ti wiri, annaa ti ka edigu lijan ndochuunu lollii taani, beregu jaa ligan wondochi, annaa ti ka edigu ti aŋgaa niyek kan naa lutoo lollii tin̰I, lutoo lollii tin̰aa kan kaa wom nun ejii tekek ditir ti wandaŋi, tigu bee far woroŋka ditirti gulee taakaa, tasuu taakaa saaniyee taakaa, barik bee ugulak kay lall wirer tiigin ti keyi jaa ejii tukunoonu yaŋa wajaa barik tenek tii gin ner kadaadigin keyi tindasi, annaa tika tii ichi nak tiyoonu beregu tii kulak tika met. Drabagu kaa met taywandi, lutuk yaak met tayawgu jaa edigu ti, edigu ti kadaadii nun drabagu dum tukunoonu bop siŋen talaka edigu tii koo erŋe tirka drabagu jaa koshŋen kokon, barik yaak tabuginiŋgu kanaa kan keesin trufunun talaka aasuŋun n̰imirkisii tenee nuŋgu bar dittir kich torŋoonu jaa tii wey edigu erni su <hesitation> tik toŋoonu tabuunu dumananu fook siŋen mburŋin talaka jaa tabuutaŋu tiŋirin aasuŋun talaanu jaa edigu tisi, edigu yin talaanu jaa drabagu keyi tin̰i. Annaa ti ka beregu jaa met drabagu beregu loo tayandi, taraa kaa jaa nun tii drabagu dum n̰iŋgalak taanu beregu tii jaa kan ndrek asuŋun tii gin ner ikka tisiŋge. Bereyu tii wawaynu kaa aŋgaa kiir tirande, tii bee yolii teneenu kaa ediginiŋun ner drep ti, kaŋgu kasigin yokooriikaa, yokoyaandaa kaa berk taakaa, edik taakaa toolika dum nilarnu, gasiŋteeti <hesitation> guugu berek taakaa, guugu. Edik taakaa dumnaanu gasiŋteeti, annaa tika berek kan edik kan fargak lollii wene, beregu tii aŋaa niyek kan naa komook taanu, karrok kaa kadaw jaa maan̰isii falaa kan keyi safar su kaa wujukik ti. Yak jaa edigu tii aa tir kan kaa, lutoo ti wadaw kaa, lutoo lollii wadawandi esee taakaa koorok ditir ottukoo mbaar gida waŋ nun wujaa gida toonun kaa ottukoo mbaar annaa wadawiruti wey lollii wadawiri, annaa tika tii edigu man̰isii lollii met wadawtaandi, yak jaa beregu jaa karrak ndoŋun chuwal mbir ti neekaa, kaaŋ ti neekaa, asii ti neekaa, n̰aaman jaa kadawan karragin ndoŋsu weneyik ti.